Raha kô ka misy hanina raikitra amin'ny lapoaly, zaho magnendy ananzy na ery zanako an-dragno, de alognanahy agnaty rano avke lapoaly igny de asiako savogna sara be de godroiko amina paille de fer de raha ohatra ka mbôla sy afaka izy de aherignanahy karahan'igny koà raha mbôla sy afaka foana de ataoko mafanafana ndreky rano atao aminany de afaka soamansara izy avekeo.